Béé baá yá sɩ báñki? <hesitation> báñkii dzɛ bɩɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋwɛná ariziki lɔ ŋwɛná biina, áláma wɛ bʋlɔ, báñki ká mɛ bʋlɔ baá yɛ tʋmʋrɛ, tɔɔ ŋñ mɔsí ŋ biinaá yá ká laná sɩ bá dɔkʋ fɛnɩ, bá sísí ba dzaá bʋká ŋñ kɔna ŋñ sísɩ ba dzaá. Ŋnáa? Bɩɩ ŋsɩ ŋ sɩsɩ ŋɛ lɔ ŋa káa vʋ ká tala yábáa nɔɔ, yábáa ká rɩ, ŋñ yála ká kɔnɩ ba dzaá sɩ ŋñ gɛ ŋ biina ŋá, ŋá sɔkɔ badzaá bʋká bá kɩŋ fɛnɩ biina na ñ gbele ná. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋná wɛɛ dzɛ. Bʋká bʋwɛ gulúmo bʋʋlɛ, bʋrʋ wɛ ró díí yá bɩ sɩ ábó, ábó dʋtɔ ɛɛin báná áláma wɛɛyá baá kilisi, baá kilisi tɔtɔmɛ bʋká baálɛ biina, bɩɩ ŋsɩ dzaŋtá baalɛ-baalɛɛ náá dʋ iréé yáa, bíɩ alʋfáá yáa, bíɩ alʋfásɛ sɩɩnʋʋ wáa, bíɩ miiliiyáa, tɔɔ bʋʋ lína ná dzá ŋsɩbɔɔ ná ŋ dóŋɛ dʋtɔ, ire mɛ bʋká baá kilisi baá kɔní ɩ dzaá, ñ ba taláa, ba wɛná tákáradá, ñŋsɩ ŋfɛ ŋsɩ saŋpʋwá káá yáa ire mɛ báá mɔrɔsɩ, bá ñŋ ɔrɔsíya ŋ ŋírɛ, bánáá la. Tɔɔ bíɩ ŋsɩ sɔrɔɔ sɩwʋʋ ñŋ ŋñ gɛ sɩ ñku, ŋñyála ká la ká a ku, ŋ biina. Amá bíɩ ŋsɩ ŋtáa gɛ sɩ ñku bɔɔ, ŋñ yála ká yele ŋɛ ŋá sɔkɔ mɩnɛ, bʋká ŋñ dʋ báa abéé re mɩnɛ ká le sɔrɔníŋɛ sɔrɔníŋɛ abéé bɩɩ ŋa káá sʋrʋʋ kíɩ. Bíi ŋsɩ ŋ níya sulukíi ŋñ yála ka mɔsɩ ŋ biina ka yɛná bʋ bɔɔ ŋŋ gɛyá mɩnɛɛ bʋwɛ bʋná wɛ dá dzá bʋlɔɔ yɛ. Ábóó wɛ mɩnɩsɩɩ báñki wɛ. Báñki káná ŋñ dʋ bʋ bisí ñ yɛná biina bʋyɛ kpɛkɛkɛ, bʋ yɛ bʋ nasa, ka yúkú ka la kaa sísí ɛɛɩn. Bíɩ ŋsɩ ŋ sísɩ ró lɔ ŋñ gɛ bá kɩŋ fɛnɩ ka bútínaá dzɛɛ, ŋñ yála ka fɛbɛ. Ñ fɛyá báá yɛ tákáradásɛ bʋ bɔɔ bʋ bisiyá, ñŋsɩ ɩ yɛ tákáradásɛ ka tɛlɩ, báá kɩŋ fɛnɩ biina ññ mɔsɩ ñ yɛ ŋñ gbeléna, ba kɩñtɔ níŋɛ fɛnɩ mɔɔ mɔ, báná róó fɛnɩí yá sɩ tɔɔ sɔrɔɔmɛɛ ñ yɛŋñ fɩtí ŋsɩmɔɔ, bʋká ŋñ kɔna bí ŋñ fɛbɛ mɩnɛɛ sóni sóni sóni álɩ ba biinaá tɛlɩ. Amá yúkú dzɩŋná sɩsɩ ba táa kɩñ fɛnɩ faala bɔɔ, baá kɩñ fɛnɩ bʋna riiba ŋñ fɩtí ká kápátná riiba.